ما احس انو الفن راح يكون اله تأثير سلبي على المجتمع لأن اشوف انو لمن الأنسان يتمتع بفن معين اي- راح يجذب الناس بطريقة ايجابية اكثر و اي- راح ينطي للمجتمع اي- قيم و ايي- مبادئ فنية اكثر الي راح تجذب الأشخاص الثانيين للمجتمع.